एकोणवीसशे बाराश एकोणवीसशे छप्पन फ्रेंच प्रोटेक्टरटे असलेले खाई। तेंका स्वतंत्रता मेल्या तेंव्हा पासून ते वाइल्ड्स स्थबले उरलें। एकोणवीसशे पंचाहत्तर पूर्वीची स्पॅनिश वसाहत पश्चिम सहाराची।